Karazany gne legioma ty moa zany e hitasika ame bazary egny: gne karoty, gne pomme de terre, gne tomatesy, gne tongolo gne tongolo lay, sakamalaho, taboara, gne ino koa ankoatran'izay sa ro, zay zay e tena fampiasasika matetiky.